Toko gena haiwan haga-haga, dadi ngone na piara ene mote kene sado lamo gena ena nau ngone ena tagi ma gulu gatebena bato se ena ma madihutu gahi oli karo ene ge ena loya yato ena ma madihutu ma oli gena.